:Mor zorn zen zorn bo, 'an beh 'an-a'a: 'yorluh'-yor-eh: 'i 'an 'da :mor :or ne-a 'nor :a 'dlu, :mor 'on se-eh 'sor 'on 'ye-eh 'o, mor :mor 'on 'sor-eh 'on 'ye-eh 'o. :yee' :mor 'on mu 'o :forn-dih' nyor :ya 'on zimi-eh: yle 'an :porluh :ne peheh', 'an 'gbu-a 'jeh klehkpeh on :porluh :ne peheh'. Mor an 'jeh an mo 'hen! Daa' 'de nyor 'ye 'on 'wli-eh :ya, eh :yeh no <hesitation> <coughs> 'wli-eh :klaba' 'o, wli-eh yu 'o, <hesitation> :ka eh :yeh 'ye :eh dhie:-a nyi eh 'dhu 'wli-eh nyne, eh no deh :eh po-a 'on :zulu-'.:eh :korn dhih-eh wee', 'wli-eh :dao eh-: <hesitation> no :gwlor-nyor, :mor :on se 'wli-eh 'ble :yee' an :gwlor-nyor tu on <hesitation> :yee' on :ne 'cheh. Jorwor: :moe :on 'ble 'wli-eh :yee' an :gwlor-nyor tu on suma', 'wli-eh eh-: no-eh <hesitation> nyor+-a yau: nyor+-a 'ble-a an suma', eh 'jeh :eh-: no-eh 'de nyor+-a yau: nyor+ 'ble-a an nmor 'yi-dih, :mor :on se 'wli-eh 'ble an yau se 'yi-dih :nmor. :yee' 'an mu-a dih :korn-dih', an 'jeh :or 'ble or 'yi :gbalie' zorn 'o zorn 'beheh:-: 'go, zorn 'o zorn 'beheh:-: 'go, zorn 'o zorn 'beheh:-: 'go, :an mu deh di 'o an 'kwli'-a mu 'yi-' 'o, jorwor: :on :se-' :porluh-a 'pehn-eh 'ble 'i. :an no 'yli :an 'ye :on 'bei' an di soma'+ 'jeh, :noo' :ne-a 'o on :za :saan:'ni, :noo' :ne-a 'o on :za gwehn-ni:, An di nimi, an di zimi:, :yee' zorn 'o zorn :an di 'beheh: 'go, :an :porluh :se-dih 'pehn 'i. :an 'ye :on 'bei' <hesitation> an 'dei' :boi' or' an-a' 'nynuu: :on :ne-a <hesitation> 'de 'bluh de: <hesitation> an 'kweh-dih-uh 'wlii, on mor on-a' 'kweh <hesitation> 'dhakon, :an :porluh :se-' dih 'pehn 'i. Deh-a 'ye-a :eh-: no-eh 'de nyor-a :porluh-a 'pehn-dih, :mor an-a' 'ye deh, <hesitation> an :yeh di :koo:-a :bafuh+ 'sororn' taan 'dee: :an :porluh <hesitation> :se-' dih 'pehn 'i. :yee' :mor 'on :ne :daa 'bluhba ken 'de nyore 'ye 'on deh kor-dih :or or 'ye 'on :koo: blor 'kor-dih: :yee' eh no :an 'mona:-deh:. <hesitation> deh :on 'ye :eh nmor-a 'yi-dih 'dha 'bluhba ken eh-: pehn-dih an :porluh-dih :eh <hesitation> no-dih :on 'mona. Deh :on 'ye-a :on 'pobo-a ya :on 'ye-a :eh se-a 'yi-dih :nmor, <hesitation> eh-' 'pehn-dih an :porluh-dih, eh-' :nmor-dih: an :porluh 'yi-dih, :gba :gba tenen' eh-: :behd-eh'eh: :an-a' :porluh-dih. :porluh-a dih 'pehn-a eh-: 'dhu, 'tehn 'i 'tehn :bluhba-a' ti :mor nyor 'da 'an :porluh 'pehn-dih, :yee' or 'da 'an :porluh :beh-deh'eh, :or deh or no-a 'an :porluh :yi-dih: 'ni worn-dih. eh no deh :eh 'pehn-dih 'an :porluh-dih. <hesitation> :eh :mor 'on 'ye-dih :dhe 'de nyor <hesitation> 'ya 'on bhee :ya Or 'ya 'o :mor <hesitation> :korn bhee :daa 'o :on 'ye-eh ken 'pehn 'o :eh <hesitation> :eh po-a :whenneh', <hesitation> :eh po-a 'wlii :dhulu, :dhulu' :dhulu' 'on se-a 'ye-a beh-dih 'de nyor 'ye-eh 'dlu dhe 'suh 'de or 'ye-a 'o kpon-dih 'o or 'ye-a 'o 'da :yee' eh no 'an :porluh-a dih 'pehn-a. Dha 'bluhba ken daa :a ne-a :mor :a dhe-dih :yee' :a 'bhorn :a ye deh 'ye, :an :yeh 'pehn[dih :on 'ye deh 'yi, :an :yeh taa <hesitation> na, :or taa na, :or taa na or 'ye deh 'ye, :an :yeh :dhe-dih, :yeh :on 'dhe-a dih :dha :daa :an 'bhorn nyor 'ye deh :na dih or 'ye-eh 'de :ya <hesitation> or 'ye-eh :on 'nyi, :eh-: 'dhu guun', :zeguun', guun' 'da 'de :dha 'on 'wluh-a :bhorlie' :ne 'de, :dha 'on :ne-a :bhorlie' :ne 'o, 'de :dha 'an 'bhorn 'on 'ye-a mu :bhor; ie' :ne 'de, eh-: :mor guun'-a zee 'o. Dhih 'o an na-dih :porluh dih, me-: <hesitation> :ne 'o on :porluh ken an za-'. Dha 'bluhba ken :a :ne-a :mor :on :ne 'o :on 'bli 'do :dha :on 'de-: :on :baa-: on 'wluh-dih-a on, :porluh-a dih 'pehn-eh :ne 'de, <hesitation> mor :on :nmor 'de dih, mon :on 'ye 'de :nmor. deh :an mu-a no-' me-: mu-eh no-' 'de :on 'ye 'de dih :nmor, me-: mu no 'de :on 'ye-a 'o :on se de dih :nmor 'i. Den :an mu-a no-' me-: mu-eh 'de :on :se 'de dih :nmor 'i :on :due' an kplen me-: no-eh :on 'ye-a :on se 'de dih :nmor 'i 'o. :yee' dha 'bluhba ken :a :ne-a, Nyor-a klehkpeh mor on :dhe-dih :ka neme-a klehkpeh :en :ne-a 'de 'kwla en no-a, nimi :eh ne-a 'de 'kwla eh no-a, :mor eh :dhe-dih 'de <hesitation> eh bale 'yu :or :ne 'nor :a 'dlu ya :eh :mo 'nyi 'on 'ye deh zean' 'o, :plii: :plii: ne mu :dha nor, 'de en 'dhorn dih :eh, en 'bhorn-dih dii-deh:, <hesitation> eh-: :korn 'be kpa :a :mor :gwlor-nyor :ke, :mor :a dha-dih :yee' :a-dih dii-deh: dii-deh-a 'jeh :an 'born-a dih :mor :on se-eh 'ye :yee' an :porluh kpa 'zorn, jorwor: :mor :on 'ye-eh mo-: :an-a'a: 'nynuu:-:, <hesitation> nyor-a klehkpeh-: <hesitation> an :porluh 'pehn-dih, jorwor: :mor :on se-eh 'ye nyor+-a klehkpeh, :an-a'a: :korn-nyor-a klehkpeh an <hesitation> :porluh :se-' dih 'pehn. Eh-: dhih <hesitation> :mor :a :dhe-dih :a na-dih-eh porluh :eh :mor, deh 'jeh :dao' <hesitation> eh :tehn-dih-a bo-dih :vlor. Eh-: :korn dhih :mor :a 'ye-eh ;ye 'de <hesitation> eh 'duo ti :dhorno'+. Pobo: ti :a 'duo: 'de a :mor :or yi-a 'de <hesitation> :or 'ye-a wlu+ kpa, pobo: <hesitation> zon+ a 'duo:-a ya, zon+ zon+ a 'duo:-a en zi 'wlu dih, zon+ a 'duo: en gwle: 'o 'weh 'de a mu 'de yi-'. Jorwor: :a yubo-eh deh 'jeh eh ne 'de 'ni-a 'dlu bo. :moe eh :ne 'de :ne :ne :ne :ne :mor eh :korn 'de :on bo :Yee' eh yi 'de. Eh-: 'dhu dha zon :daa 'di a no 'de yi-a. :eh :mor 'de :a 'ye 'duhba+-nyor+ 'ble, mor :a se-ih :porluh ken-dih :na-dih:, mor <hesitation> a se-ih 'nyinor ken-dih 'mo-dih:. :a mu-a pobo-' 'suh yee' :a 'ble 'duhba'+. :yee' 'duhba'+ :daa <hesitation> on :mor 'duhba'+ 'jeh 'o. Deh-a 'chean' :eh-: 'dhu, :gwlor-nyor: :mor :on se deh 'chean', dha 'bluhba ken :a ne-a :mor :on se deh 'chean' :yee' :on :se :gwlor-nyor. :eh :korn dhih :eh, nimi :eh :ne-a 'de 'kwla eh-: 'chean' deh, mor gbalor:+ :eh :ne-a 'nor gwlor eh-' 'chean' deh. :yee' deh-a 'chean' eh-: no gwlor-nyor. 'On po-a zio' 'de a 'ye nor :a bo yi <hesitation> :a 'ye-dih :dhe :a 'ye deh 'chean'.